<hesitation> Biby hitako fa marikoriko zao an, tanalahy an ,satria le izy a miovaova loko iny, de marikoriko be anahy, de ankana le izy le karaha maditidity iny, de bibilaba koa an, bibilava reky, de lambo, lamboala mahita le izy mitrongitrongy raha aminà tany io de efa maharikoriko anahy koa.